Bueno pʉj ʉd ʉn cʉtzampa can hizʉ ʉn hizʉp wʉti cuy tʉgay pues unicamente ca ʉn ispa por coco tʉay uma tʉgay cap tʉm ajpa pʉjʉyshucpa tzʉcsucpa pero cap pit ʉn ispʉcpa pero demas quinea demas quinea u patanus pues cap hʉy vida hʉy tzʉcajpa pues te cuytʉm tambien a los cuatro cinco añu cap tʉm ajpa te cacao tambien tʉm ajpa de a los cuatro añu cinco añu para arriba para arriba pues pero todo capʉ tʉgay ʉn ispʉcpa para demas cuytʉgay pues ora si que cap menos de tres mes u cuatro cap ya cʉŋpaam cap ca tʉm cʉŋpaam melon sandia e cebolla e papas todo capʉtʉgay repollo cap menos tiempu menos este tres mes u menos de tres mes y medio para que cap tʉm ajpa cʉŋpa ca tʉm pues ora si que cap Por ejemplo ca sʉk sʉk cap casi casi tres mes de de seis mes pa delante ya cap min tucpaam ellag cap este e cʉŋpaam ya cap este tejiam hʉy hʉy nama hʉy cʉwʉ tejiam hʉy tʉm peya haber ti hʉta min tucam e ca nama este almendra almendra yeg te cuy tʉgay teg este nama wa ney nʉji chimusʉ cuy tʉgay pero pues todo capʉ tʉg cap este menos tiempu cap tʉm ajpa ya menos tiempu cap este cosechachʉcpa y ya a nanchi tambien fruta de temporada pero ya cap este con tres ms ya cap u menos de tres mes en dos mes ya cap cʉŋaam ya cap hʉy tucpam cay cʉyumiis u yʉnpa cap hʉy piŋpaam pro pues teji cap ochis ʉn nama wa wan conosechʉcʉ wan ispʉcʉ pues pero si tec fruta mas bien que nama este wan musʉ pues exactamente